Tumbuɛ, <hesitation> anu ya fáa wakɛ, tumbuɛ tɔŋ kɛndɛ́ feŋ wa ai koyaa wakɛ, tumbuɛ ai koyaa wakɛ, a koyae lɔ bee bee ba a be táa kaŋ, ai ti lɔɔ sáa kaŋ. lɔndɔ́, ɔɔ a sae sae ai kaama ai táa ai lɔnfeŋ kpao a yaa lɔŋ. kɛ tumbuɛ tɔŋ kɛndɛ́ feŋ wa ai koyaa wakɛ, a koyae, amu ya tie táana fiya lɔ. ya tie táana i yɛ i keŋgɔɔ fɛɛ, i ma i keŋgɔɔ fɛe ai sá wa kɛ a ya wanga kunda, tumbuɛ, tumbuɛ tɔŋ kɛndɛ́ feŋ nyama wa, a tɔŋ kɛndɛ́ feŋ nyamaa. Tumbuɛ ai kooyaa wa kɛ, kɛ mu lɔɔ minyaã bɛ, minyaã pɛɛ bɛɛ ai koyaa wakɛ, i ma taai bie hiŋi i bɛ fiyaa lɔ, hiŋi i jiima ma sɔ, a yɛ i kanu ɔɔ a fɛnyɛ mɛnu ai kpasie lɔɔ i bee fiyabɔ fɛɛ i fáa wakɛ kpeŋ. So kɛndɛ́ feŋ fɛa mɛ mu kɛndɛ́ feŋ mu kpã mu mɔi minyaã a la, i tumbuɛ fɛɛ na, i minyaã fɛɛ na, feŋ bhii fɛa kpɛɛ, mɔ mu nu bɛɛ anuĩ lɛɛ sɛɛ anu feŋ bhii nu nu fáa anu fáa kpɛɛ, amu anu mai kpɛɛ bɛɛ, kɛmu i tumbu fáa i jɛɛ i minyaã fáa, i mai kpɛɛ. Bɛma kɛndɛ́ feŋ mu a jáo, i bɛŋ a ma fiya lɔ oo, a nyi lɔɔ kundu feŋɛ i ti i boo ya bɛŋnde a ma fiya lɔ i yaa fáa ɔɔ ya bɛŋnde a ma fiya lɔ i fɛma, i lɛɛ sɛɛ ai bii a la, kɛ kɛndɛ́ feŋ bhii nu nu jáo, tumbuɛ ai koo ya wa kɛo, tumbuɛ ŋbɛɛ mbɛ suɔ niɛ ŋtana mu ŋbee a lɔŋ. Kɛ kɛndɛ́ feŋ mu a jáo, amu a jáo mɔkɛndɛ ma. Kɛmu wae i ti na táyɛ na fiya lɔ i tɛŋ a fɛnyɛɛ ma wae, ya <hesitation> ya ko nyama bi zoo mai, bɛma ai yɛ i kpásia a fɛnyɛ mɛnuã, a yɛ i fáa i fáa, hiŋi mɔ bee nu, ai to, káa boei ito ti a booɔ. ko bɔɔ ai sii i ya. Bɔɔ pɛɛ púu ani táa i ya, ani táa boi keŋ láa, i tina fáa mɔɔ wa ko, i tina fáa mɔɛ nu wa tɛ. So kɛndɛ́ feŋ bhii, feŋ bhii mu bɛɛ mɔi ti wakɛ bɛɛ fɛmae a la, tumbuɛ, minyaa, kɛndɛ́ feŋ fɛa mɛnu káa mɛnu, minyaa bɛ tumbuɛ feŋ bhii nunu i ti wa kɛ bɛɛ fɛmae a la. Bɛmaã feŋ mu a jáo a bɛ fiyaa lɔ, a bɔ kɛndɛ́ feŋɛ bɛɛ kɛmu ai boo buŋna a ma aa kiŋndee a bee fiyabɔɛ fɛɛ ai fáa wakɛ kpeŋ. So mɔ i ti wakɛ bɛɛ fɛmae kɛndɛ́ feŋ bhii nunu a, miinyaa, tumbuɛ, feŋ bhii nunu kpɛɛ basae, kɛndɛ́ feŋ bɛna nu maã nu. Ai to fiya lɔɔ oo, ai to sanjá tɛoo, kɛ feŋɛ bhii nunu kpɛɛ anu bee naã sanjá lɔ anu bɛ lɔɔ fiyaa tɛ wa, anu bɛ lɔɔ saa nu. Anu bɛ nu anu bɛ̀ anuã leŋɛ nu woo naa, miinyaa bɛ nu a bɛ aa leŋɛ nu woo na, tumbuɛ bɛ aa leŋɛ nu woo na. So kɛndɛ́ feŋ mɛɛ nunu kpɛɛ kpã mu i fɛma anuã, i ma a fɛmae, mɔɛ a yɛ i fɛma kpada, ai yɛ i maŋgba, ɔɔ hiŋi ai i fɛma mɔ bee nu a boi to ti a boo, kɛmu i fáa bɛɛ ko mɛnu kɛ. Bɛmaã sɔɔfɛa bɛɛ kai bɔɔ bɛ tumbuɛ a kesiɛ fɔna, a lɔ a táa aa kɔiɛ lɔ, a lɔ a jása tumbuɛ ma kele kɔŋɛ tina, kɛ a lɔ a jása a ma lɛi mu, a sende wa a fɛɛ, tumbuɛ sende ma a fɛɛ, kuuŋ lɔɔ a jiisi ama a bɛ nu kɛ a bɛ a kunyɛ sáa na, kɛ a boi a táa fiya lɔ, so tumbuɛ kɛndɛ́ feŋ mu a jáo, a tie- ya tae ya bɛŋnde a ma fiya kɔ, táai bi i wagŋa la i ma táai bie i waŋga, ilɔ a yɛ i kiŋ ɔɔ a yɛ i kpasi a fɛnyɛɛ la, soo ko bhii mɛnu.